پنیرونه مختلف ډولونه لري لکه چدر، موزرېلا، فېتا، او بری. چدر کلک او تېز خوند لري. موزرېلا نرم دی او په پیزا کې کارېږي. فېتا مالګین دی او له سلاد سره ښه وي. بری کریمي جوړښت لري. خوند، جوړښت او کارېدنه یې سره توپیر لري.